Akɛɛpǝ we pɨ fǝǝlǝwǝǝ ataa dasɩrǝ, kuroŋyǝ epǝ we pɨ lǝǝ fǝǝlɨ wǝǝ <hesitation> koroe <hesitation> tuwǝ sa kʊrɩ ŋwe lǝ́ǝ fǝǝlɨ.